Ka zo na tu, tui votim nge tui lumen i inboal du ti ania. Tuan ka txan na tu tu, tui vot le, tui lumen ka inboal ve ve thea. Ma se lang ko vota tuan, tui lum, tui lum sa, sa lu tuk nisi lau tui vota tii dai. Tui vota tii dai deo hi, man anuam ka tia, inboal po aolsam pachina ni. Ma se kolumai ro tuan, tui vot gan manga, tui vot hi, vuntan tuan achazo ka vuntuar durte a min venga. Tui lum man na sa lu tuk hi tuan, gan upadhimil ma <hesitation> vunti ati tuan na sa ha. Tuvang tuan, tui vot tii <hesitation> ka duzok tia tuan, ksoi thea ni. Tuan, tui lum ka lau mang tuan hi pon, mai ati tuan, mai le sama hi tuan, tui lum man lau sam-sam turan ni ha. Tuvang tuan, mai le sama hi tuan, tui lum gan man khan, vunt at vuntuar tura venga, samtepo ta tura venga ni. Tuvang tuan, tui vot hi kan skadozok ani.